مم انا ما بفجد هاتفي خالص بيومي لانه انا على طول شخص كتير منظم شخص كتير مرتب بحط حاجتي بمكانها فبين ما احطها برجع بلاجيها غير انه انا شغلي كله على موبايلي فهو على طول يعني بكون لهيك ما بضطر اني افجده هيك مشكلة بيعاني منها الاشخاص اللي مو مرتبين.